Ny fitaovagna hita amigna bisikileta, akoa longany misy pedales, misy chaine, de misy gidon ah, de misy pneu gny roy, de ny fomba fiasanjareo ah rehefa mivohy anle <noise> mivohy anle pedales anao ah de mandeha le bisikiketa.